Echo una guipá alreol porque essu no puei sel. Peru hormi passa'l tiempu i veu que no ei bebíu i me pelliscu i tó i velallí sigui'l jardín, pos m'entru padrentu á si alguien es escapás d'esprical-mi qué hazin pallí essus arvus que palran i essas frolis que corrin dun lau pal sotru comu si huessin gambusinus. Peru ná, llevu paquí ya dos semanas i que no racea naidi pa perguntal. Mejol me güelvu pala Estremaúra!